Ayiwa jetti so haalaa mun haalaama. Anandu Ana hawra e lewru wiyeteendu Ut nduu. Ɗun nii neɗɗo waawi haalde e bangal niimoro jetti oo kaa. So wanaa ɗun, niimorooji ɗii <hesitation> sifaade huunde hawrooje e mayyi ana tiiɗi so ngoonga.